لو بختار وظيفة اكون كويسة فيها عديل، حتكون حاجة فيها تفكير و تحليل، يعني ما حاجة تكون روتينية، لازم حاجة يكون فيها تحدي و مجال اقدر اخت فوقو بصمتي الخاصة، انا بحب شغل تحليل البيانات و ممكن اكون محللة بيانات او زول التخطيط استراتيجي، ل انو عندي طريقة منطقية في التفكير و بعرف اقر ا المعلومات كويس و اطلع منها بنتائج مفيدة، يعني اي شغل فيهو تفكير و تحليل، حكون فيهو بر اي و بعرف اضيف لهيو حاجة مميزة.